man sdzaꞌlda ldoꞌná nak maꞌl o tib bueld lëꞌnu yu kë duwpaꞌná ic̲h̲op duwmaꞌná lën yag kafe, ga uxaꞌl duwmaꞌnaná xneꞌ guxi nis sianá c̲h̲exiná nis ñana zitiëtná konde uwiyná niyná lëꞌ ti maꞌl naxga ukëná c̲h̲edz ubedzná duwmaꞌná lëꞌ duwmaꞌná ziꞌd, ñana konde lëꞌ duwmaꞌná ziꞌd ngët maꞌl knu ic̲h̲ë minn uwiy duwmaꞌná giendla maꞌlga, lëꞌ maꞌl uyu ngëꞌts x̱an i ita, gata gata xlaꞌnc̲h̲adaná gwiyná lo maꞌl nikla bal diꞌt kë dibuj xwiyná lo maꞌl sdzeꞌbná lo maꞌl. <hesitation>